වඩාත් <hesitation> කැමති <hesitation> ගිටාරය වාදනය කිරීමට ඉගෙන ගැනීමටද <hesitation> නැත්නම් <hesitation> පියානෝව වාදනය කිරීමට ඉගෙන ගැනීමටද <hesitation> කියලා <hesitation> කිව්වොත් එහෙම <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> මම වඩාත් <hesitation> කැමති <hesitation> ගිටාරය වාදනය කිරීමට <hesitation> ඉගෙන ගැනීමට. <hesitation> නමුත් <hesitation> පියානෝව වාදනය කිරීමටත් ඉගෙන ගැනීමටත් කැමතියි <hesitation> මොකද <hesitation> ගිටාරය සහ පියානෝව කියන්නේ <hesitation> වෙනස් ස්වරූපයන් දෙකක වාද්‍ය භාණ්ඩ. <hesitation> ඉතින් <hesitation> ගිටාරයෙන් <hesitation> යම්කිසි <hesitation> රසයක් <hesitation> උපද වන්නේ <hesitation> කෙසේද <hesitation> ඒ හා <hesitation> සමානව <hesitation> හෝ <hesitation> ඊටත් වඩා <hesitation> පියානෝවෙන් <hesitation> රසයන් <hesitation> ඉදිරිපත් කිරීමට <hesitation> හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> ගිටාරය සහ පියානෝව කියන දෙකම ඉගෙන ගැනීමට ඇත්තටම <hesitation> කැමැත්තක් දක්වනවා. මොකද <hesitation> එම සංගීත භාණ්ඩ දෙකම <hesitation> ඉතාමත් <hesitation> රස භාවයන් උපදවන <hesitation> මිහිරි සංගීත භාණ්ඩ <hesitation> නිසා.